वायलिन एक गिटार हिर्खो यंत्र होओ भी बाजवा में काम आवे ओ लकड़ी रो बण्योदो हुया करे। आणमे में भी गिटार जियु तार हुया करे वण पर हाथ आदावा जना वे वाइब्रेट हुवे और वणा मू आवाज आया करे। मानक आणे शादी वियाव और अलग अलग फंक्शन में बजाया करे। और वायलिन गायक रै काम में आया करे और मानक आणे गाना रै हथै बजाया करे।